Toh magas woo day, ir wo ir hinfaano naŋ ir ga bay a ga te ir se, teela izey, doole no kala da ni goy day. Zama, da baŋkaaray no ni ga dumbu, ɲga no ni ga dumbu nda da silli no ni ga pati ɲga no ni ga pati nda ni di mo a gwayo a ga baa gumo. Zama ni si koy ka ne ma taa yaŋ te manci tare da ɲga, ni si baŋkaaray dumbu, manci tare da ɲga. Ni di mo haikulu kaŋ no ni ga gwadawa ni di da ni gwadawa kala da ni daŋ ɲga din no ni ga daŋ ka pati nda dai-dai da naŋkaŋ ni ga ba ɲga no noodin no ni ga pati nda. Ni si kambe daŋ day kane ma hayo a ma ga se no i na te, taa kwayay se don a ma te i se haawu-daabay da haŋkaŋ i ga te naŋkaŋ mey ni na bora hayo ka cabe naŋkaŋ mey a ga baa, noodin no ni ga pati a se da wadin a ma goy a se noodin. Da manci yaadin no ni ne ni di mo, ni si bora hayo kane ma pati yaadin, manci tare nda ɲga din magaso din. Ɲga no ni ga goy da ni di mo da i ban ka cabe ni se naŋkaŋ mey no ni ga daŋ ka pati nda. Da sillo no ni ga ba ma pati, da ragga ize no da haikulu no day, ɲgay no ni ga pati nda day da ni ga ba ma dabu no da hay'fo kala da ni pati wane ga ma daŋ ka dabu.